हरी रंग कई भावना को दर्शत है। इके मुलक तरीकन से फायदे होत हैं। हरी रंग सकारात्मक भावना को प्रतीक हैंगो। जो खुशी शांति और सद्भाव को दर्शत हैंगो। हरी रंग तनाव कम करबे में मदद करत हैंगो। हरी रंग आराम दायक लागत हैंगो। और संतुलन समाजस बनंत हैंगो। हरी रंग प्रकृति से जुड़ो भाव होत हैंगो। और पूर्वोथान, ताज़गी, जीवनशक्ति, शांति जैसी भावनन का जगत हैंगो। हरी रंग विश्राम मनेकी आराम में मदद करत हैंगो। और एकाग्रता में सुधार करत हैंगो। हरी रंग प्रकृति को प्रतीक हैंगो। और हरी भरी घास पेड़ और जंगलन को दर्शत।